نختارو ال- المحرك اللي تخدموه اللي نعملوا عليه البريد الإلكتروني بتاعنا مثلا جيميل، بعد ندخلوا تنلقوا خانة فيها كري. <hesitation> الميل الروس عليه، وندخله المعلومات لل حاجتنا بها الاسم، القب ال -ال شو اسمه هي الكلمة. كلمة الدخول، كلمة السرية، وهذا نلقاهو العملية سهلة.